Penting bae musi olon eme kenal ata rona kt bae sifat ata rona hitu di'an ko daatn hia eme dian ba weki diha lorong ngitu aku kole tiba hia eme ngoo data ba weki diha ae data kole aku kut hia eme ngo;o ga dian ba weki diha agu keluarha diha ngaceng aku tiba hia eme ngo ga data ba weki diha agu keluarga diha kole ga toe ngaceng aku agu hia hitu tara ngoon bo ga olong lelo di laku ba weki diha pong jadi agu hia kaku eme bae ngo ga aku manga hubungan dara gu hia toe ngaceng aku agu hia hitu tara ngon bo penting bae musi olong keluarag agu nunduk kut neka ngo'o aku jadi agu hia kaling ngi ga nara situ keluarga situ jadi ga. Jadi ga bae musi olon keluarga diha eme ngo ga ende diha manga hubungan keluarga agu keluarga daku toe ngaceng hitu ga ngitu kole bapa diha eme ngo ata tu'a daku manga hubungan lekuarag toe ngaceng ami cua manga hubungan dara tapi eme ngo'o ga toe ma hubungan dara nggacng kaku agu hia tapi ga eme da'at keluarga diha ta toe ngace kaku agu hia.